Ang'ete sait taman ak aeng, akaee <hesitation> chaiik, akey tuka, arook awe imbar, aweke aee chaik chepo sa inne, nya aam lanchi korook aa akei tuka, amuny, akeny sapa, sa- sapa atau saa ayam sa ayam saa mocha.